انضن انو بالطبع الناس <hesitation> فالحق عندها <hesitation> الخيار انو تعيش اي بلاد يجبها كل واحد يعيش وين بلاد الي يساعدو على حسابو بش كي تروح لهاداك البلاد تصيب ناس الي تخمم كيما نتا